විවිධ මිතුරු කණ්ඩායම් සිටීම <hesitation> වැදැගත්ද කියන කාරණයට මට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි <hesitation> ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට තියෙන අවශ්‍යතාවය <hesitation> රුචිකත්වය මත <hesitation> වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. <hesitation> මොකද <hesitation> සමහර පුද්ගලයො ඉන්නවා <hesitation> මිතුරු මිතුරියන් ඇසුරු කරන්න <hesitation> එතරම් ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෙකුට විවිධ මිතුරු කණ්ඩායම් සිටීම <hesitation> ඇත්තෙන්ම පීඩාකාරී. නමුත් <hesitation> ඉතාමත්ම සමාජශීලී කෙනෙක් නම් <hesitation> යමෙක් හිතනවා නම් මට විවිධ <hesitation> අවස්ථාවලදී මගේ සහයට <hesitation> මගේ ජීවිතය බෙදා ගන්න <hesitation> විවිධ හැකියාවන් තියෙන <hesitation> විවිධ ආශාවන් තියෙන <hesitation> මිතුරු කණ්ඩායම් සිටීම වැදගත් කියල <hesitation> එහෙම පුද්ගලයෙක්ට <hesitation> එවැනි මිතුරු කණ්ඩායම් සිටීම සහනයක්. නමුත් අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි <hesitation> අපේ ජීවිතයට මිතුරු මිතුරියන් <hesitation> අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක. අපේ රුචිකත්වය මත <hesitation> තීරණය වන දෙයක් කියල. ඉතින් අපිට කාටවත් බලපෑම් කරන්න බැහැ <hesitation> ඔබට <hesitation> මෙච්චරම් <hesitation> මිතුරු මිතුරියෝ සිටිය යුතුයි කියලා. ඒක එකිනෙකාගේ කැමැත්ත මත තීරණය වන දෙයක්.